เคยซื้อของออนไลน์ อ่า จ่ายแบบการโอนผ่านธนาคาร เพราะว่ามันสะดวก

ปลอดภัยอยู่ แต่ระวังลืมรหัสผ่าน

กะกะสึกกังวลอยู่ตอนเฮ็ดเทื่อแรก แต่กะมั่นใจ อ่า ในความปลอดภัยอยู่

ไปธนาคารเพื่อที่จะตรวจสอบให้ เอ่อ เจ้าหน้าที่เพิ่น อั่น ธนาคารเป็นคน เอ่อ ตรวจสอบให้ว่าเป็นเงินของไผ

ชื่อเสียงของธนาคารมีผลต่อการตัดสินใจ เพราะว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัยในด้านการเงิน

กะสิลดลงหลายอยู่ เพราะว่าในอนาคตกะ อ่า คนกะสิกะ เอ่อ แอปมากขึ้น เพราะว่ามันกะจะมีความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากกว่า

บ่รับสายแล้วกะพยายามหลีกเลี่ยง หมวดสายที่กะบ่กะจักที่โทรเข้ามา

ความปลอดภัยสำคัญกว่า เพราะว่าจะป้องกันเฮา จากการถูกหลอก

นอกจากถอนเงินแล้วกะฝากเงิน

สมเหตุสมผลอยู่ เพราะว่ามันกะ เป็นสิ่งที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่ธนาคารแนะนำ เพราะว่าเขาเป็นคนที่ฮู้แล้วฮู้ฮู้ถือ

การลงทุนใน เอ่อ เรื่องต่างต่าง เพราะว่ามันกะให้เฮ็ด เฮ็ดให้มีความ อ่า สะดวกสบาย แล้วกะ อาจจะเป็น อ่า การน่าเชื่อถือ

ใซ้เวลาบ่โดน ประมาณมื้อหนึ่ง ใซ้บ่ได้มีปัญหาอิหยัง

บ่มีอินเทอร์เน็ต ใซ้บ่ได้

มันสะดวกสบาย แล้วกะ อ่า มีความปลอดภัยพร้อม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

แอปของธนาคารกสิกร เพราะว่า มัก สีเขียว มักสีเขียว

ควรสิมีการแสดงข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัย แล้วกะสามารถที่จะ อ่า ตรวจสอบได้

เกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าซื้อหุ้น เพราะว่า บ่ได้เฮ็ด

ควรสิมีสิทธ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนโตอยู่ เพราะว่ามันโตเป็นสิทธ์ของ อ่า ลูกค้าที่จะต้องมี

บ่ใซ้บัตร ATM เพราะว่า อ่า ใซ้สแกนจากแอปธนาคารเอา สะดวกกว่า

กะยังจำเป็นอยู่ เพราะว่าบางคนเขาเจ้ากะบ่ได้มี หรือว่าบ่ได้กะแอปธนาคาร

ใซ้ในร้านค้าเพราะว่ามันสะดวก

บ่ได้ใซ้บัตรในการจ่าย เพราะว่ามันบ่สะดวก แล้วใซ้บ่ค่อยปลอดภัย ถ้าใซ้บัตรจ่าย

ใซ้เงินสด อ่า ดีกว่ากัน เพราะว่าสะดวก บ่ เพราะ บ่ยุ่งยาก

กะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งมั้ง เพราะว่า มี เออ คนกะหลาย

ความปลอดภัยอยู่เพราะว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้

บ่มัก แล้วกะบ่ได้กะพร้อม ส่วนมากสิกะแอปธนาคาร

มักจ่ายเงินผ่านมือถือมากกว่า เพราะว่ามันสะดวกกว่ากัน

ไปแจ้งความอยู่สถานีตำรวจ แล้วกะไปธนาคารระงับบัตร

เหมาะกับคนที่บ่ค่อยมีเวลาหรือสะดวกที่จะไปเฮ็ดธุรกรรมหยัง ต่างต่าง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

จำเป็นอยู่สำหรับคนที่เขา อ่า มีวงเงินหลายหลายที่จะใซ้บัตร

ยังจำเป็นอยู่เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายกับคนที่ อ่า เขาจะต้องเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินในหลายอย่าง

บ่ได้เฮ็ดให้ใซ้เงินหลายกว่าเก่า เพราะว่าใซ้ใซ้เงินตามจำนวนเงินที่เจ้าของมีอยู่

ตรวจสอบทางแอปธนาคาร

บ่จำเป็นเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มีการใช้จ่ายเงินหลาย และ มากกว่าความจำเป็น

บ่จำเป็นที่จะต้องมีหลายใบ เพราะว่ามีใบเดียวกะสะดวกกว่า

มีความเสี่ยงที่ข้อมูลของเฮาสิรั่วไหล

จะไปแจ้งอยู่ธนาคารเพราะว่าให้ธนาคารเป็นคนที่จัดการให้เฮา

แจ้งปัญหาทางเบอร์โทรศัพท์ หรือว่า อ่า ข้อมูลที่ธนาคารให้ไว้ว่า ถ้าพนักงานบริการบ่ดี กะให้แจ้ง

แจ้งกับผู้จัดการธนาคารเลย เพราะว่าให้ผู้จัดการกะรับรู้ ถึง ถึงการบริการของพนักงานคนนั้น

กะบ่กะมั่นปานใด แต่กะก็เฮ็ดในสิ่งที่กะสามารถที่จะเฮ็ดได้ก่อน

ใซ้ภาษากลาง เพราะว่าเป็นภาษาที่เป็นทางการในการที่จะสื่อสาร

อ่า คิดว่าการแจ้งปัญหาแบบออนไลน์ เฮาบ่รู้ว่าเขาสิอ่านหรือว่าตอบสนอง อ่า กลับคืนมาแบบใด

บ่มีการตอบสนองในแบบ ที่แบบว่าเฮาเห็น อ่า ว่ามันสิเป็นไปได้ขนาดใดในการที่เขาจะ อ่า แก้ไขปัญหาที่เฮาแจ้งไป

เสียเวลา เพราะว่าเฮาต้องมีการเดินทางไป

รู้สึกบ่ค่อยยุติธรรมปานใดเพราะว่าคนมีรายได้น้อยกะ ถ้าต้องเสียภาษีกะ ค่อนข้างลำบาก

ควรจะมาพัฒนาภาคอีสานหลายขึ้น เพื่อที่คนอีสานจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำคัญ เพราะว่าประชาชนทั่วไปก็ต้องการที่จะมีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของภาษี

โรงเรียนควรจะสอนเรื่อง เอ่อ เกี่ยวกับภาษีให้เด็กน้อยตั้งแต่ช่วง เอ่อ ม.ปลาย เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะเริ่มคิดว่า เออ เขาจะเฮ็ดงานอิหยังหรือแบบมักอิหยัง

ปรึกษา เอ่อ หมู่ที่เขาเคยเฮ็ดเกี่ยวกับการเสียภาษี เพราะว่าเขากะมีความรู้แล้วกะเข้าใจสามารถที่จะกะกะได้

หาข้อมูลจาก เอ่อ อินเทอร์เน็ต อือ เพราะว่ามีข้อมูลหลายสามารถที่จะ เอ่อ ให้ความรู้แล้วกะความเข้าใจได้

เข้ามาซ่อยในการคำนวณ อื้อ ภาษีแล้วซ่อย เอ่อ ช่องทางต่างต่างในการที่จะสามารถ เอ่อ จ่ายภาษีได้

มีผลในอนาคตมากขึ้น เพราะว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ อ่า ชีวิตความเป็นอยู่

คนรวยควรจะจ่ายภาษีมากกว่าคนทั่วไป เพราะว่า เอ่อ ขนาดเขากะมีรายได้ที่ เอ่อ หลายกว่า ที่สามารถที่จะจ่ายได้มากกว่า

ประเทศ อ่อ ญี่ปุ่น เพราะว่าเขามีระบบ อ่า การจัดการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องภาษี

จะเอาเงินภาษีไปซ่อยเหลือ แจกจ่ายคนยากจน เพราะว่าคนยากจนต้องการความซ่อยเหลือเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

เอาไปซ่วยเหลือ เกษตรกร เพื่อที่จะ เกษตรกรสามารถที่จะ ต่อทุนหรือว่าได้เงิน ในส่วนนี้หมุนเวียน

เลือกที่จะจ่ายภาษีหลายแล้วกะ เอ่อ สวัสดิการของรัฐหลาย

เฮ็ดให้เฮามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้ เพราะว่า ขะ เขาสามารถเอาเงินภาษีที่จ่ายไป ไปพัฒนา หรือว่าไปหมุนเวียนในการเฮาจ่าย

ถืกทั้งจำคุกแล้วถืกถืกปรับนำ

เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนอยู่ เพราะว่าถ้าเกิดว่าทุนบ่หลายต้องมาเสียภาษีอีกกะยากกับคนที่จะลงทุน

มีผลเพราะว่าต้อง เสียเงินจ้างคนแล้วกะยังต้องมา เสียภาษีอีก

ขยายกิจการได้หลายมากขึ้น เพราะว่าจ่ายภาษีน้อยลง กะเฮ็ดให้เขามีเงินที่จะลงทุนมากขึ้น

ควรที่จะเอาไปดูแลธรรมชาติอยู่ เพราะว่า อ่า ธรรมชาติกะเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต

มักฟังเพลงของพี่บอย โกสิยพงษ์ เพราะว่าเลาร้องเพลงม่วนแล้วกะเพลงของเลากะเป็นเพลงที่มี อ่า ความหมายให้ ให้กำลังใจ อือ

เพลงคนบ้านเดียวกัน เพราะว่าเป็นเพลงที่เฮ็ดให้ อ่า รู้แล้วกะเข้าใจถึงวิถีชีวิต ของคนอีสาน

มักเบิ่งอยู่เฮือน อื้อ หลายกว่าเฮือนบ่ต้อง เอ่อ เดินทางแล้วเฮือนบ่ต้องเสียเงินค่าตั๋วเบิ่งหนังพร้อม

มักฟังเพลง อ่า ยามเดินทาง เพราะว่า อ่า เฮ็ดให้มีความเพลิดเพลินแล้วกะรู้สึกสนุกกับการเดินทาง

มักมีนตรา อินทิรา แล้วกะ ถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิด กะสิถามว่าเจ้ากะน้ำหอมยี่ห้อหยัง

แนะนำหนังเรื่อง Taken เพราะว่าเป็นหนังที่เฮ็ดให้เห็นถึงความฮักของพ่อที่มีต่อ อ่า ลูกสาว อือ แล้วก็พยายามที่จะปกป้อง อือ จนถึง อ่า ที่สุด แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าของ

มักเบิ่งรายการร้องข้ามกำแพง เพราะว่าเฮ็ดให้ อ่า สนุก แล้วกะได้ อ่า หัวเราะ ได้ผ่อนคลาย

มักเบิ่ง TV ช่อง Mono 29 เพราะว่ามีหนังให้เบิ่งตลอด

จังหวัดกาญจนบุรีเป็น เอ่อ จังหวัดที่สวย มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี งาม คืออยู่ต่างประเทศ

คิดว่าไร้สาระ เอาเวลาที่ทะเลาะกัน เถียงกันใน social media ไปเฮ็ดอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่า

มักส่งสติกเกอร์อยู่เพราะว่าสติกเกอร์มันน่ารัก แล้วมันกะสามารถที่จะแทนอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของกะได้นำ

เลือกที่จะสื่อสารทาง อ่า LINE เพราะว่ามันง่าย แล้วกะคนส่วนหลายกะกะ

เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ของคนเฮาเปลี่ยนไป แบบ อ่า เฮาเวลานำกัน อ่า น้อยลง แล้วเฮา อ่า อยู่กับ อ่า social media อ่า หลายกว่าที่จะเฮาเวลานำกัน เฮ็ดให้การรู้จักกันเฮาน้อยลง

เป็นการใซ้เวลาว่างที่บ่ได้คุ้มค่าปานใด เพราะว่า อ่า แทนที่จะเล่น social media ใซ้ไปใซ้เวลาว่างเฮ็ดอย่างอื่น ใซ้สิมีประโยชน์มากกว่า

รู้สึกว่ากะบ่ค่อยมักปานใดกับคนที่โพสต์เรื่องส่วนกะลงใน social ถ้าเป็นเรื่องที่ดี มีสาระ อืม ให้ข้อคิดดีดีกับคนอื่นกะเอากะโอเค แต่คนที่ แบบ มักโพสต์ระบายอารมณ์จั่งซั้นจั่งซี้ กะบ่ค่อยมักปานใด

รู้สึกบ่มีความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนโต เพราะว่าเห็นได้จาก โตที่มีแบบ เออ แก๊ง call center น่ะ อ่า ได้ข้อมูล ได้ อ่า มีเบอร์โทรต่างต่างแล้วโต อ่า ไปโตข้อมูลที่มีกับไปหลอกลวงคนอื่น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

คิดว่าเขาขี่ค้านพิมพ์กับเขาพิมพ์บ่ถืก

กะบ่ค่อยมีความน่ากะถือ อือ ปานใด แต่กะสามารถที่จะเช็กได้ว่ากะทางนั้นมีความน่ากะถือบ่ ผ่านทางการ อ่า รีวิวของลูกค้า

มักเบิ่งข่าวท้องถิ่น เพราะว่าข่าวท้องถิ่นเฮ็ดให้เฮารู้ถึงความเคลื่อนไหวของ อ่า สถานการณ์ต่างต่างที่กำลังเกิดขึ้น

เฮ็ดให้รู้ว่ามีอิหยังเกิดขึ้นแหน่ใน อ่า ปัจจุบันแล้วกะเฮ็ดให้รู้ว่ามันจะ อ่า เป็นไปในทิศทางใดต่อไปในแต่ละข่าวสาร

บ่ค่อยเซื่อข่าวจาก Facebook ปานใด เพราะว่าเซื่อมีทั้งข่าวที่บักส่วนหลายเซื่อเป็นข่าวที่เขาเจ้า อ่า สร้างขึ้นมา

คนอีสานมักเบิ่งข่าวเกี่ยวกับการเกษตรแล้วกะเป็นข่าวเกี่ยวกับ อ่า พยากรณ์อากาศ เพราะว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ อื้อ ที่คนอีสานกำลังเฮ็ด

กะยัง อ่า จำเป็นอยู่ เพราะว่า อ่า ข่าวในโทรทัศน์กับบางเทื่อข่าวในโซเชียลกะ อ่า ในโทรทัศน์กะน่ากะถือมากกว่า

ฮู้จาก TikTok เพราะว่า เอ่อ คนเล่น เอ่อ TikTok หลาย

สำนักข่าว อ.ส.ม.ท. เพราะว่าทันสถานการณ์แล้วกะ เอ่อ เป็นปัจจุบัน

จากการฟังวิทยุเพราะว่าผู้เฒ่ามักฟังวิทยุ

เด็กน้อยสมัยใหม่ฮู้ข่าวจาก TikTok เพราะว่าเด็กน้อยมักเล่น TikTok

อยากเฮ็ดข่าวบันเทิง เพราะว่ามัก